<noise> waaw <noise> le- lekka buy <hesitation> maye kattan, lekka buy maye kattan moom am na. Léegi-léegi am na yoo xam ne nii boo koy lekk moom dangay bëri kattan. Gis nga maalo bii ñuy lekka ni, maalo bi am na lu ko gën fuuf, ñàkka pexe moo tax ñu koy lekka waaye maalo gënut. <noise> Gis nga cere, cere lekk bu ko gën a baax muy dugub, dugub lekk bu ko <noise> gën a baax bariwul. <hesitation> cere ak mbuum lu lu <hesitation> lu nit ñi ni nit ñi fu- fu- fulalut la waaye lu am importa <hesitation> lu am solo si nit la, <noise> kon mbuum, nebedaay, nebedaay dafa nekka loo xam ne nii li lu muy jëriñ si doomu adama dafa bari trop nebedaay. Nebedaay lu luy jëriñ doomu adama la, li moo faj si li moo <hesitation> jëriñ si doomu adama bi dafa bari. <hesitation> <noise> gis nga <hesitation> cere bi si boppam, dugub bi, dugub. Te sax ma ne la nebadaay li muy jëriñ bari na, nebedaay du ma mun a wax lépp lu muy jëriñ sax, waaye xam naa ne daal lu baax la te baax na si nit, dina jëriñ nit, dina yokka nit wér-gu-yaram si anam bu nekka. Cere nekk na loo xam ne nii soo ko lekkee dina la may kattan, ndax lan moo tax dina la may kattan mooy cere boo ko lekkee sa biir bi du wow, te tilim bu mu fa fekka su mayut dina ko génne ndax biir su wowut rek du am tilim, te biir su tilimut boromam dina wér, te ku wér am kattan. Soo gisee nit amut kattan rek dafa desee wér, waaye nit ku wér lu mu tuuti tuuti dafa am kattan. Nit du nekkul dafa rëy de, boromam rëy na rëyut mu ngi wér foog mu am kattan. Wér-gu-yaramu doomu adama nag diir daf si important biir bi mooy doomu adama mooy masiin bi. Te cere nekk na loo xam ne boo ko lekkee lu mu fekk si sa biir bi dafa suy suy ñëw dina ko. Dugub si boppam gaa yi gsi ni bañ nañu ko ba fas yi lañu gën a taamu ne dugub <hesitation> rab yu am doole lañu. Fas yi seen boppa dañu ñoom moom lañoo yëy. Dugub doomu adama sax soo koy xooj nii si ndox nga koy yëy sax ba mu gëjëf nga koy yëy sax, yow sa morom sax bés boo ko téyee tap si sa loxo rek moom dina xam ne nit daf ko téye dugub <noise> waaw, dugub <hesitation> bokk na si lu may nit ki doomu adama kattan lool, walla yàppa. Nen waxuma nen yi <hesitation> lo- local nen, ngay nga naan ko, walla ngay lekk <hesitation> lekk yàpp, waxuma sax red meat bu yàpp bu xonk bi rek white meat comme ganaar bu ma doon wax noonu koy lekka, ganaar <hesitation> wér-gu- <hesitation> kattan bi bi tax ma ne la ganaar sax dafa baax mooy lenn, soo lekkee ganaar boobu noonu dina la may kattan, nen, ñebbe yooyu dafay may nit kattan. Dugub moom bosam general, bañ na ko ba su may soo tooyee nii nga liggéey ba sa yaram bi tas nga am problème feebar nii sax dugub bi su ñu ko walee nii or ñu jël dugub bi ñu sajja ko, ñu togga ko laax, laax bi dugub bi kese noonu soo ko lekkee sumay nii sumay fi nga ko lekka fi fi nga toog foofu dangay ñaqa bay siit dangay ñaqa bay siit, sungufam bi soo ko naanee si boppam lu mu fekk sa biir bi loo xam ne de du de du dog-dog la de danga koy génne.